﻿Obu nkuba ndikiire mu maizi, buli muntu naaba aineho obwoomeezi bwe, hati nkanye obu nkuba ndikiire mumaizi kisobola kuntwaara edakiika nkaikumi rundi ikumi naitaano ndiyo hansi mumaizi ntaka ntakaibururukire kandi ntakaikize.